Pulkõga süümisel om või-ollaq sääne hää asi, et saq saat võttaq häste täpsehe toda, midä saq tahat säält söögi seest. Aga muido maq ütelnüq, et <hesitation> mino jaos vähämbält om küll kahvli ja väidsega egäl johol mugavamb süvväq.